Nguts'aung se ba se ba nip limiñ em pus ni kua luju'u nakeje jai e de kunji re pus es matu'u kauk nunu es matu'u ne nguts'aung matu'u ne ngukuang y kupu lumeiñ y rapu pus kauk nunu es kua bumaut ngumje kon nguljus lu'ui kua baeung de kanan nunum pubakja y y ya de kunji nan'ia pus kujui ya kuma nimiñ re ts'aung rapu se de l'ei de kikiaung pus ya kupu kua lama kataung y ya kupu kua laei latsjau a lasal tapaiñ stakat stikiau maei ningijil kauk lanu'u es rapu re tu'uem e tanam ndajap tu'uem tutsajm re ngjai ngjai ku'uei rapu rapu re tu'uem tutsjam re par kua mananaung kon kon ne ngumje per ya cuando kunji nan'ia cuando kauk ya nitchjau mas xikiuk kujupu kujupu ya kuma nimiñ rapu ts'aung se mataung de kikiaung kua lama kataung ne nguts'aung ya n'iat rapu let de baus kikiaung rajuik n'ia l'ei de kunji kujui se subjui kuam kun'ia l'ei pu nguts'aung y ya kupu kaung tatam.